wọn kụnụn ka ɗọk. wọn kụnụn ka rap. wọn kụnụn ka kụnụn. wọn kụnụn ka sẹrẹị. wọn kụnụn ka pụwa. wọn kụnụn ka payịndi. wọn kụnun ka pẹlọụ. wọn kụnụn ka parpaɗa. wọn kụnụn ka lamɗawọn Sẹrẹị. wọn sẹrẹị kan ɗọk. wọn sẹrẹị ka rap. wọn sẹrẹị kan kụnụn. wọn sẹrẹị kan sẹrẹị. wọn sẹrẹị kan pụwa. wọn sẹrẹị kan payịndị. wọn sẹrẹị kan pẹlọụ. wọn sẹrẹị kan parpaɗa. wọn sẹrẹị ka lamda. wọn serei. wọn serei kan kirap. wọn serei kan ki kunun. wọn serei kan ki serai. wọn sẹrẹị kan kị pụwa. wọn sẹrẹị kan kị payịndị. wọn sẹrẹị kan kị pẹlọụ. wọn sẹrẹị kan kị parpaɗa. wọn serei kan ki lambɗa. wọn serei kan ki serei. wọn sẹrẹị kan kị sẹrẹị salị ɗọk. wọn sẹrẹị kan kị sẹrẹị salị rap. wọn sẹrẹị kan kị sẹrẹị salị sẹrẹị. wọn sẹrẹị kan kị sẹrẹị salị pụwa. wọn sẹrẹị kan kị sẹrẹị salị payịndị. wọn sẹrẹị kan kị sẹrẹị salị pẹlọụ. wọn sẹrẹị kan kị sẹrẹị salị pụrpaɗa. wọn sẹrẹị kan kị sẹrẹị salị lamɗa. wọn sẹrẹị kan wọn pụwa. wọn pụwa kan kpọm ɗọk. wọn pụwa kan kpọm rap. wọn pụwa kan kpọm kụnun. wọn pụwa kan kpọm sẹrẹi,̣wọn pụwa kan kpọm pụwa, wọn pụwa kan kpọm payịndị. wọn pụwa kan kpọm pẹlọụ. wọn pụwa kan kpọm parpaɗa. wọn pụwa kan kpọm lamɗa. wọn payịndị kan kpọmo salẹị ɗọk. wọn payịndị kan kpọmo salẹị rap. wọn payịndị kan kpọmo salẹị kụnụn. wọn payịndị kan kpọmo salẹị sẹrẹị. wọn payịndị kan kpọmo salẹị pụwa. wọn payịndị kan kpọmo salẹị payịndị. wọn payịndị kan kpọmo salẹị pẹlọụ. wọn payịndị kan kpọmo salẹị parpaɗa. wọn payịndị kan kpọmo salẹị lamɗa. wọn pẹlọụ kan kpọmo ɗọk. wọn pẹlọụ kan kpọmo rap. wọn pẹlọụ kan kpọmo kụnụn. wọn pẹlọụ kan kpọmo sẹrẹị. wọn pẹlọụ kan kpọmo pụwa. wọn pẹlọụ kan kpọmo payịndị. wọn pẹlọụ kan kpọmo pẹlọụ. wọn pẹlọụ kan kpọmo parpaɗa. wọn pẹlọụ kan kpọmo lamɗa. wọn parpaɗa kan kị rap. wọn parpaɗa kan kịkụnụn. wọn parpaɗa kan kị sẹrẹị. wọn parpaɗa kan kị pụwa. wọn parpaɗa kan payịndị. wọn parpaɗa kan ki pẹlọụ. wọn parpaɗa kan lamɗa. wọn kị lamda. wọn kị lamɗa salẹi ɗọk, wọn kị lambɗa salẹị rap. wọn kị lambɗa salẹị pẹlọu. wọn kị lambɗa salẹị parpaɗa. wọn kị lambɗa salẹị lambɗa, wọn kịlandam.